Aqui les va he ndamen nachinoñaka vixni vee ndediujo modo nendi'ó, ho ndame jun ndaka naná chin nachinime chinra ndame jun nakachera yave maestra te yandi no inna no vixna, na ndio pi'i alambre nguna alambre nguenue keno ke chin, he kuena noiin ven nakanra ken nduke modo kenuu ndajane ndakan ke nadajande ndion ke modo nrende iña xhinkuu ngutinidame enyakununka oniya nivee oña'a atin ndu ndandu ndinti nguu nati ngunxeya enyinaxu chendome ndamé nde madera ihó modo ndiun nduke ngueno iña chun, nuchi keno jun ndejan nuveya konaiko bonixhi nguu ndian ndukemeda nachii modo.